Ny fiarova gn'ain'ny tambotriky zao, ny haiko zao le izy- le vatany iny misy tsilotsilo regny- misy fatiky hoy, regny. Tsy afaky kitihinao i lafa ma- misy an’regny vatany. Izy koa misy <noise> capacité mahay miditry agnaty lavaka regny, mangady lavaka malaky lafa mahenoheno raha tsy metimety hitany. <noise>